बाधाओं में <hesitation> अटलता की भूमिका। अगर हमें कई प्रकार की बाधा आ जावे तो उमे अपने नियंत्रण होके काम करनी पड़े तो वो बात अटल हो। जावे जसा भगवान श्रीराम जी ने कई तरह की बाधा को सामनों कारणों पढ़ियो जिसे उने <hesitation> चौदह वर्ष का वनवास मिलिया लेकिन उनको बोल दिया था कि तुमको राजाभिषेक मिलेगा तो। वो मीलिया तो हे ई वजह से अपने कसी भी प्रकार की बाधा आ जावे लेकिन उको सामनों करके काम करबा पे <hesitation> निरंतर काम करबा पे वो बाधा भी दूर हो जावे उ समस्या को भी हल हो जावे ई वजह से हमें निरंतर काम करनो चावे।